Kam madeph nwa-nwa mande mberb. machi awam-wam. itogha chi-mu-kam anagha ihap-ohap. itogha kwu ma ifuan ka anong bah ihap-ohap. ncheden ntongh se akpen bah onongmah funa-ye osohm morh. akka kwo-ngu naghe atta-kwo monaghu. onongh kwa wo odaghem ode okka-kwm kwu dedane. okpei kpenam-kpem omo-binimbi atta. okwu-hamu. kwi-cha-ottok-se- osohm. ocha-ottok fuh onongh ke chi-oh ode ayine mi nyen asi adaghe. kwu-kwa-asi-osohm okwiri oyagbin-ohbkum-o-kum. kwu mbembe mbiri mbaak ku edbi. egub-ka-aro egub-ka-aro obi ma-chi ku ma ade ofumwa. ofum-nwa ode-oronghe ugfu. obera otima ewon danne osim esama daghe bi. ojediek ma ohom uffu. ke-osi kope kpan-akpan ehama ku-osi ka ocha-tok. uffa-pa-affa mado kama mo kweh-kweh. Kam ke-ke kwu mu eya-ghe osi Okpei nwuma wa onongh odok. Kam but ayok. beh kama akka. beh kama abah-otta. ntongha se-managh ode beh. atta. ottok fu-onongh ka togha. togh-fi-onongbka chi. ekure ka ruro. maninke mabera ma. okwe oben ke okpei kwu mma ntim awerh. Anong pah ron 'm behsogha beh nwa-nwa onongh ku kam. ntongha se beh managh 'm ode bi. atta. kugha meh obinokpabi okan-o-okana oduk nwo kwa abeh abaak bi "atta kugha meh obinokpabi okkaoh-okana"mado kwu motima 'm mbab maki. mbembe mbaak beh machi mnim 'm obinok pabi okanin-okana and otima okanin-okana wo china okpei ororo. adi bri mbah odok tara meh obi atta. ode abenbeattok ukwa-onong mah. kera-ejiwah. kwa-onongh nwo-ya kwa ada abeme atto-yi meh. kera oso mort chi. akeri ifu soh aronbeh ke-bi akpen peh ka-oh adaghe. pina-attok eh. obi atta. mada-attok ukwa-onong meh. okpei mi-chip sa odam-oh-dam ukwa-onong ukami odiek. ikpei wanne ob ninye eten odemeh. otara-ku. okpei wa ogameh. eten epiwe otara-ku Mando kwa oda ikpo-kpo wa sa bẹ amanni otte ku-morimma erima cho ochattoku ku mo sima ochaottoku okuwi k'ọhọhm ikpo-kpowa si sẹ dọ mẹ kewosi bẹ ma chainin ayi 'kekwa orumo odok ochaottoku tong ochaottoku ma bẹ chanin kẹ omanna okpanankpan kwẹ yina bẹ na ha onnon odọk-odọk onnon wagaa onno owubua mẹ omamọ sa okka oko bowi sa bọng ottewott oha bọng okpanank pan ko awo ma bong abowi akpunankpaa bọng abowi okpanannkpa ma si a obowi okpanankpa sa mẹ sa bọng achablan abọwi cha attẹ-a abọng anni pa atte abo-bowi mada bọng awobu mẹ bọng a wọ ka ngura so ahambi abowi ka atte Pa-aso owuna meh owe-sophm meoma. okpei. wuma chuwe ikpe chereh. okpei wuma wanne kwu ma bera a-chireh. mm-benbe mbaak goi bi mbe mma chi bebeh pi akama anongh. meh ku kwuna ku mma bera achera odok. kwu ma owe-sophm wa magara mando di ntongha mah. nkewi odi-odi 'mkup. ntongha nke si ntim mah mbare. ntongh sa anong ana'm sa akka-kwam kwi edene onam 'm. otta kwan kwi dedane onagh 'm. beh anangh 'm mkum si beh mabera asi anangh 'm. ndiek nju mah chip-chip jeh is ada se nwa kwa ade se mah. Kam ki entongh si anong ntongha and ntongha kam e kana sambe nwewo. okweri ogbak beh ku kwa asin intogha kwu asongh ntongh immadi kome irongha asimeh ku- kwu ni ntongha ayok asu-ede-denghe. Ade odniodin onongh. ma nu kwu mwee ogbaak. Kam 'm wa kim mbenabe ntongha se mu ntongha. out si mu ntoghe ogiri ntongha nja si bugha anagho kam-e-kana and obinokpa bi okwu ma ntongha nja sa anong anugo ntima se obera okanin. Kam mbembe mbaak bi-ayom ke ekbi kpan-akpen onoagh obembe onangho irongha okka. irongha okka. irongha sang ma chip ode-okka-okka. but ke-osi mbaak-bi mma ananghu intongh okka-okka-abbo togha se